اجيب الفواكه اغسلا بالماي انظفا احطا بسلي يشخل الماي مالا اجيب تختة وسكيني وابدي اقطع الفواكه حسب نوعها يعني الحجم يكون حسب النوع واحطم بكاسة واذا يحتاجون مثلاً عصير ليمون او شكر عادي احطلم